Nia ga roxin sangafiu amun funalik ga soxot nandi amun tan vagdul, amun ran vagdul ga na ravangon la val surugu ga na zangas ga na seleng nandi madina raktak madina woxin woxin amun san madina dodoring amun ran vagdul ga zangas ga zeleng nandi di malik ga na mas zazangas nanga ma ga na zeleng nandi amun funalik la bina a zera vamuzas nana zurugu xa vazei nia ga na zangas ga na zuruk a zaxai or urua zinandi nanga di na mas volos nia madina wan madina woxin amun woxan si mam Amun tan vagdul nandi zait di na roxin amun vamusas sinandi di na wat seleng nia di na zuruk nia madina wan madina woxin a vamusas sindandi a za nalik ka roxin sangaflu sina a za nalik seven eight sina ma a zaxai nalik ka roxin sangaflu ma zaxai la zera ran di ra- roxin a- a vamusas sindandi or nia ga roxin a- a vamusas surugu di na mas zazangas seleng mam nanga di na wat zeleng nia ga free ma diva Madina wan la zera pop madina woxin amun san sindandi amo- amun vamusas sindandi wana a zera pop nana sindandi ka vaze nandi wana nana zi- zi mam amun funalik amun ran ta- amun ran vagdul ga zangas ga zeleng nandi nandi zait amun ran vagdul di zazangas seleng nia diva madina wan la mun pop nia zait ga roxin amun nalik lawalau la bina zurugu madi raktak lawalau la bina ma ma ga zeleng amun freind zimam Lawalau la bina la zara pop zinandi nanga dina vazei nia ga na wat seleng nandi la bina zinandi lamur nandi xarik diva wan zeleng nia la bina zurugu amun nalik lawalau la bina ma ga raktak ma ga wan la zara bina made raktak wana amun funalik di regazing mam dina zuruk amun amun nur, a vudu, a danim diva lis nia a mun friends surugu Nia ga roxin urua friend, urua ipa kara a zonon nalik ita amun pop vagdul ga roxin amun friend surugu a zonon xa- a zonon ka za- sangaflu ma it sinandi a zonon di wizik saxai ma zaxai ka sangaflu it sina di zi lawalau wana nia ga na zuruk a phone surugu ga na dodor sinandi a zonon taim madina wan la mun Amun zan amun famuzas sina communit bina la zara bina la zara pop ma ga na dodorang la mun bina zinandi zonon ran di wat zuruk nia madina wan la bina zinandi zera ran nia ga na wat zuruk nandi madina wan- wan la bina zurugu madina raktak madi seleng amun funalik ga na vazei nandi la mun nis, nis amun ka- kasan simam ga na vazei nandi ga na zuruk nandi madina wan lauran <hesitation> pit vavian ku kawat la val zimam lamur languzaraf madina raktak la laan madina woxin amun mus Xarik la bina zinandi a zera taim diva wat zeleng nia a ran ga ziar la bina a zonon taim nia ga na wan zeleng nandi la bina zinandi amun tan vagdul madina ziar la bina di zazangas la mun ran di ziar wana di raamin amun amun san la maskana bina ga na vazei nandi "nari amun amun san- amun piran zimam ka roxin o di woxin lamaskana bina ma di vazei mam wana" A zonon taim ga vazei amun nalik amun friends surugu la bina raktak ga zazangas la maskana lauran tuk a mani <hesitation> madina vani nur madina lak ikula la wata wut ga na vazei amun nalik "nari amun famuzas sinamun piran zimam" lauran di woxin amun val amun zan vagdul lamur ga na zuruk nandi madina zangas la xon ga na vaze nandi wana mun Zan ka zi la ras a zonon taim nandi diva zuruk nia madina wan la bina zinandi dina vazei nia la mun san amun piran sinandi ka roxin pamua nari ka wat madina vazei nia lamun val zinandi bin- lamaskana bina zinandi dina vaze nia la amun san wana xon ikula lauran, la bina amun san vagdul la bina zinandi dina vazei nia nia zait ga na vazei nandi la mun san la bina zurugu ga ziar wana ga vazei nandi la zera vamusas Di volos nia be ma ga na wan ma ga na woxin a vamuzas surugu nis ka vazei nia ga na zeleng amun funalik madina wan madina woxin amun vamuzas lamur ma ga na wat la val ma ga na amun nana zimam ka na lis amun vangaaneng simam ma ga na vangaan lamur lawa diva wan ga na wan ga na lis nandi la val zinandi <hesitation> la bina 0 la zera pop di zitak wana madina wan madina lis nandi la val zinandi la bina zinandi dina ziar wana lamur amun tan vagdul Di zazangas seleng nia nia ga zazangas seleng nandi amun amun ran vagdul madina mas zeleng mam ma madina raktak la mun ran la bina languzaraf madina wat madina raktak lamur ma ga na wan la daanim ma ga na zuzuf lamur lawa ma- ma ga na wat piat labung zimam zak zaxai ma madina zangas pan lamun val zimam a zonon taim ma ga na wan la bina ze- zinandi madina milaif urua, urul, urulavat lamur madina wuli a zonon taim nandi zait di volos nia It- ita ipa la bina zurugu madina ziar a zaxai, urua a ran lamur lawo diva wuli la bina zinandi nia zait ga volos nandi ga ziar urul, urulavat a ran lamur ga na wuli la bina la nana zurugu la pop ga ziar wana amun tan vagdul madina mas raktak la bina